<hesitation> Fiasanà paigna ndraika aminà fipaignana randrana de <hesitation> ohatra hoe le randranao miraikitra igny na hoe te handamina randrana anao de izy a misy maventy a de misy madinika; de le maventiventy igny izy a no ipaignanao ananjy voalohany raha ohatra ka le randranao miraikitra be igny, de rehefa milamina ma izy a de arahinao am'le raika madinika avy akeo de mampilamin-drandranao zany tegna asany.